Ia, ôlombelon̈o io zen̈y ten̈a ny mahay mamôron̈o zen̈y izy io. Ke anjara asan'ny fahaiza-mamôron̈o amin'ny fivoaran'olombelon̈o, <hesitation> mampivoatra sain̈in'olombelon̈o zen̈y fahaiza-mamôron̈o raha araiky. Aviô lasa tia karokaroko ndreky mahavita raha vaovao zen̈y olombelon̈o koa fa mahay mamôron̈o.